Raha iahy koa zashy ny mahita longo- loko manga somary maizimaizigna io, izy manko amigna zashy io akoa midika alahelo zashy izy io, farifaharesegna, <hesitation> raha io zagny iahy mahita e loko io zagny da avy da gne faharesegnay tany iahy nagnano basikety zay zashy ad- tadidiko nagnano finaly zay zashy io satria io avao koa e lokon'ny fisikinagnay tamin'io, e maillot zagny, vo mahita loko manga akoa io zagny iah da e faharesegnay ary gne raha tafiditra anatin'ny saiko da alahelo zashy fi- midi- fidi- dikany amignah.